Navadiky ny mpamosavy ho lasa alika aho. Tateriko amin'ny vavako daholo ny zavatra fampiasako andavanandro <hesitation> ahafantaran'ny olona ny zavatra mitranga.